kraka tá eldfjallsins í Indónesíu hafa verið varaðir við því að fleiri flóðbylgjur gætu riðið yfir hátt í þrjú hundruð hafa fundist látnir eftir hamfarirnar í fyrrinótt heilbrigðisráðherra hvetur til þess að starfsaðstæður hjúkrunarfræðinga verði bættar skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum eru ástæður þess að neyðarástand skapaðist nýverið á Landspítalanum þeir eru allavega ekki fangar á meðan segir Bubbi Morthens sem í þrjátíu og þrjú ár hefur stytt föngunum á Litla Hrauni stundir á aðfangadag þegar það er ein sturta í húsinu er heppilegt að fjölskyldan öll skelli sér í sund mannfjöldi var í Vesturbæjarlauginni í morgun á meðan aðrir hnýttu lausa enda í Kringlunni

komiði sæl þessar myndir af

voru teknar í gær og sýna að eldsumbrotin þar eru í fullum gangi stjórnvöld í Indónesíu hafa þess vegna gefið út viðvörun til íbúa í nágrenni eldfjallsins um að fleiri flóðbylgjur geti riðið yfir fólk hefur verið flutt frá strandbyggðum á sama tíma leita björgunarsveitir og hermenn að fólki sem saknað er eftir flóðbylgjuna í fyrradag til þessa hafa næstum þrjú

hundruð fundist látnir hátt í sextíu er enn saknað og yfir eitt þúsund eru slasaðir leit að fólki hefur gengið hægt aðallega vegna skorts á tækjabúnaði talið er víst að flóðbylgjan á laugardag hafi myndast vegna skriðufalla

slíkar flóðbylgjur gera yfirleitt ekki boð á undan sér líkt og flóðbylgjur af völdum jarðskjálfta því gátu stjórnvöl d í Indónesíu ekki

varað við henni í fyrrinótt almannavarnir í Indónesíu segja að í ljósi þess að þrettán prósent allra eldgosa í heiminum verði þar í landi sé brýnt að bæta viðvörunarkerfi til þess að geta varað fólk við yfirvofandi eldsumbrotum talsverð röskun hefur orðið á innanlandsflugi í dag vegna veðurs aðeins var flogið til Egilsstaða og Vestmannaeyja í morgun en flugi á aðra áfangastaði var aflýst að sögn er stærstur hluti

a erlendir ferðamenn hjá flugfélaginu Erni var aflýst flugi til Bíldudals og Hafnar í Hornafirði og frá Húsavík samkvæmt Vegagerðinni er greiðfært á flestum helstu leiðum en ófært á fjallvegum viðbúið er að hálka eða hálkublettir séu á heiðum víða um land til að breyta starfsaðstæðum hjúkrunarfræðinga og sjúkraliða í þeirri von að fleiri komi til starfa skortur á heilbrigðisstarfsfólki er ein ástæða þess að neyðarástand hefur skapast á Landspítalanum að undanförnu mikið álag hefur verið á bráðamóttöku Landspítalans og nýverið var það svo mikið að öryggi sjúklinga stóð ógn af landlæknir hefur sent heilbrigðisráðherra minnisblað þar sem segir að ástandið sé óviðunandi vandinn hefur

til skorts á hjúkrunarrýmum fyrir aldraða og á hjúkrunarfræðingum og sjúkraliðum núna bara á föstudaginn var var haldinn fundur í ráðherranefnd um samræmingu mála sem er sérstök nefnd sem er sett upp af sérstökum tilefnum og við settum hana saman að þessu sinni í kringum mönnunarmál í kringum hjúkrun þarna erum við að tala um ákveðnar hugmyndir sem

útfært án þess að þær lúti beinlínis að því sem kjarasamningar taka á það er að almennum ramma utan um störf hjúkrunarfræðinga starfsaðstæður möguleika á starfsþróun og svo framvegis þetta eru hugmyndir sem hafa komið fram bæði í úttektum og svo líka í samskiptum við hjúkrunarfræðinga sjálfa þannig að ég vonast til að geta sett í gang bréf til heilbrigðisstofnana strax eftir áramót þar sem þessum hugmyndum verður ýtt úr vör við tökum svo stöðuna aftur í febrúar og svo aftur í apríl núna þannig að þannig að það skiptir máli að stjórnvöld séu með þetta ofarlega á sínum forgangslista margir nýta daginn í dag til að vitja leiða ættingja og ástvina og má búast við töluverðri umferð

við kirkjugarða á höfuðborgarsvæðinu er lokaður fyrir allri bílaumferð til klukkan tvö vegna mikils fjölda gangandi vegfarenda þar er Höskuldur Kári Schram fréttamaður hvernig hefur umferðin gengið það sem af er degi hún hefur gengið ágætlega

gott veður í dag lögreglan er ekki verða allir þeirrar gæfu aðnjótandi að vera í faðmi fjölskyldunnar um jólin sjötíu fangar verja jólunum á Litla Hrauni

á hverjum aðfangadegi í þrjátíu og þrjú ár það er

gefandi gott fyrir sálin

þessum árstíma aðskilnaður við fjölskyldu

ég geri þetta meðan ég get

þetta þetta byrjaði þannig að vinir mínir voru hérna og ég

heimsækja þá og stytta þeim stundir svo

til að njóta sagði baðgestur í Vesturbæjarlauginni í morgun sumir voru þó á sama tíma í óða önn við að kaupa síðustu jólagjafirnar í Kringlunni í Kringlunni var nokkur

var stemningin heldur rólegri þó margt um manninn eins og endranær á aðfangadagsmorgun

stemning að fara í sund svona á

getur ekki verið betra Ármúlanum í Reykjavík þar sem feðgar ætla að bjóða upp á þriggja rétta hátíðarkvöldverð í kvöld þar er Kristín Sigurðardóttir Kristín er undirbúningur hafinn já hér er

ef þú ert einmana

ég verð með humarsúpu svo verð ég með grafna gæs lambalæri

boðið upp á

von er á allt að tvö hundruð og sextíu gestum í jólamat Hjálpræðishersins í Ráðhúsi Reykjavíkur í kvöld boðið verður upp á þriggja rétta máltíð og svo fá allir jólagjöf Hjálpræðisherinn hefur um áratuga skeið boðið þeim sem eru einir eða einmana á aðfangadag að koma saman og fagna komu jólanna undanfarin ár hefur verið haldinn í Ráðhúsi

Reykjavíkur það er því miður í öllu góðærinu hérna á íslandi þá er enn til fólk sem býr við fátækt og við ætlum að bjóða þeim í í mat er þetta fólk á öllum aldri já við erum með Ingvi segir að matargestum hafi farið fjölgandi á síðastliðnum árum ég hefði viljað sjá að við þyrftum ekki að að gera þetta en við þurfum að gera þetta því það er fullt af

hefur engan annan yfir hátíðirnar um sjötíu sjálfboðaliðar taka þátt jólafagnaðinum sem hefst klukkan fjögur með söng og dansi borðhaldið hefst á slaginu sex hvað

verður boðið upp á við erum með lambakjöt og köku í eftirrétt

fullt af nammi líka skilst mér allir fá líka pakka já það hefur verið þannig hjá okkur að

út með

góðvilja fyrirtækja úti í bæ það er eins með matinn fyrirtæki sem standa við bakið á okkur jólin nálgast óðfluga og fyrir hinn eina sanna jólasvein sem býr í Lapplandi að sjálfsögðu er ekki seinna vænna að fara að tygja sig af stað með gjafirnar jólasveinninn á heima í bænum

og síðustu daga hefur hann verið að undirbúa sitt árlega ferðalag með allar gjafirnar

pakkarnir voru komnir í pokann hreindýrið var tilbúið og okkar maður er lagður af stað jólin eru líka að koma á Vesturbakkanum í Palestínu í Betlehem nánar tiltekið þar er verið að undirbúa hátíðina og tryggja öryggi þeirra þúsunda ferðamanna sem leggja leið sína þangað á þessum tíma árs

og ekki langt í burtu frá Bethlehem í Beirút höfuðborg Líbanons í skóla fyrir heyrnarskert börn hafa krakkar frá Líbanon og Sýrlandi verið að æfa

snemma og glöddu vegfarendur í miðborginni

með söng og gjöfum sveinarnir voru hinir þegar Freyr Arnarson tökumaður okkar mætti þeim við Ráðhús Reykjavíkur og auðvitað tóku þeir lagið það verður hvöss suðvestanátt á landinu í dag helst að vindur verði hægari suðvestanlands skýjað og úrkomlítið og hiti á bilinu þrjú til tíu stig í kvöld og nótt gengur vindur niður en hvessir aftur af suðaustri á morgun með rigningu og súld um landið sunnan og vestanvert áfram verður hlýtt í veðri

kraka tá eldfjallsins í Indónesíu hafa verið varaðir við því að fleiri flóðbylgjur gætu riðið yfir hátt í þrjú hundruð hafa fundist látnir eftir hamfarirnar í fyrrinótt heilbrigðisráðherra hvetur til þess að starfsaðstæður

hjúkrunarfræðinga verði bættar skortur á hjúkrunarfræðingum og hjúkrunarrýmum eru ástæður þess að neyðarástand skapaðist nýverið á Landspítalanum segir Bubbi Morthens sem í þrjátíu og þrjú ár hefur stytt föngunum á Litla Hrauni stundir á aðfangadag þegar það er ein sturta í húsinu er heppilegt að

skelli sér í sund mannfjöldi var í Vesturbæjarlauginni í morgun á meðan aðrir hnýttu lausa enda í Kringlunni þá er þessum fréttatíma lokið minnum á veðurfréttir hér strax á eftir næstu fréttir í útvarpi klukkan fjögur og alltaf á ruv punktur is næstu fréttir í sjónvarpi eru klukkan sjö annað kvöld takk fyrir samfylgdina og hafið það gott

um landið sunnan og vestanvert